oyiro oma dɛmu wabe bwa se ɓa yiro fantome to ho zan oro nuhun bonu ninɛ ɓɛ a nucoza ninɛ ɓɛ a nucoza ninɛ we zanni ɓa nucoza ho mɛ se mu bo mu bo matete bun bo matete abe wa tun nuhun bwe we mibin ɓa we le ho tina a a zanni ɓa nucoza a mɛ lara buwo o ma aro o mi la buwo aba ɓɛ in deriya aba ɓɛ in deriya a siya o ɓa ɓɛ in deriya a siya o ɓa yi siya o ni waati nɛ o la buwo